Duun rí ríga̱ ge̱jioꞌ, <hesitation> <noise> duun wíꞌñu̱u̱, duun xkuíya̱, duun <hesitation> xndú rúxo̱n, duun wíꞌñu̱u̱, duun, <hesitation> duun rí ikaa <hesitation> nutháán xa̱bo̱, duun gríngo̱ nutháa̱n ikhii̱n, pero rúꞌkhue̱n ñajuun rí esteeꞌ rí najma̱a̱, <hesitation> rí najma̱a̱ ge̱jioꞌ, jamí xúꞌkhue̱n máꞌ ikhaa nu̱ne̱ májánxo̱ꞌ yaꞌduun xúꞌwí, ná xúba̱ exe̱, nakhuáa ne̱ jma̱á ja̱ꞌnee áxo̱, xúgíí thana rí ganitsu, xí mi̱ga̱a̱ mbáa xtíla̱, ikhaa rúꞌkhue̱n na̱gu̱ma mújúun duun, duun maña̱ꞌ, jma̱á duun skuíya̱ ma̱ꞌne jma̱á duun maña̱ꞌ, ikhaa rúꞌkhue̱n ma̱nda̱wo̱o̱ꞌ, neno̱ ne̱ inuu tse̱no̱, neno̱ ne̱ inuu tse̱no̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, nitsuwáá ne̱, jngó púro̱ ikhaa, ambóo rúꞌkhue̱n mi̱ꞌnu̱u̱ mbu̱júꞌ rí riajmu̱u̱ ná inuu tse̱no̱, jngó buéna, jngó buéna, kanundu neno̱ wámba̱ rúꞌkhue̱n rá. Ma̱jno̱ꞌ ne̱ awúun tsu̱du̱u̱ yaꞌduun, yaꞌdiin xtíla̱, rúꞌkhue̱n ñajuun rí ikhaa, rí na̱gu̱ma mújúun, ikhaa rí duun maña̱ꞌ. Xómáꞌ yaꞌduun rí ikhaa, duun <hesitation> rúxo̱ rá jma̱á o duun xkuíya̱. <noise> <hesitation> ikhaa rúꞌkhue̱n najmaa naꞌne yaꞌduun xúꞌwí, ra̱mbo, <hesitation> ra̱mbo xki̱ka̱, ra̱mbo, <hesitation> ra̱mbo ema, naꞌne mújúun ikhaa yaꞌduun xúwí ikhaa máꞌ xúba̱ exe̱. Ikhaa rúꞌkhue̱n nu̱tháánxo̱ꞌ yaꞌduun xúꞌwí. i̱mba̱ mbu̱júꞌ, <hesitation> ma̱ꞌne ña̱wi̱i̱n ikhaa duun na̱gu̱ma mújúun ikhaa mbá, mbá gunitsu rí májánꞌ. Mbáa i̱ꞌña o <noise> xtíla̱ o rundú ma̱gu̱ma mújúun ikhaa rí guanitsu rúꞌkhue̱n, ikhaa rúꞌkhue̱n ijmaa ambóo duun rí, duun rí maña̱ꞌ paska, ikhaa rúꞌkhue̱n juun na̱gu̱ma mújúun, rúꞌkhue̱n i̱tháánxo̱ꞌ <noise> rí yaꞌduun, yaꞌduun máján.